San nan dzan geyi san nan lawur geyi to nikinkin tlɨn ji hambata nima niya gargajiya, sɨba miye sɨnatlɨn kakanu da iyaye, tlɨnji sɨba tlɨnda tau masiɗɨ dai kowa sɨngan a rambaza a fi ɨna karago ka bu waika, san nan dɨ kɨ ɗau dɨ dakau, ka daka ka, dɨ hada dɨ buwai catɨ ɨna magi ɨna shoraza dɨ haɗa tu san nan su kwapa lawur, lawur kuma tima ga vaya karagowa tu, dzan timadai gan gava wanka, to kaga ga vaka, shɨkenan, to tlɨnji hamba di sɨnau niya zamani, kuma gharaho conakɨn. Tɨncan dama gan wanka kaɗɨnga ndu masɨɗɨ ka kan, to nji ji hanba ta a sɨntlin ndɨ tlɨn, sukwapa <hesitation> nee tafir tlɨnma irin sabo tɨfakɨka, to ai dawetla nji, dɨma dɨ sɨɗɨ yauwa tɨma da ramba, yan de nada ramba masɨɗɨ ka a ramba –la- sɨɗɨ naka ndɨ wanka, yunfu, njima ga rambaza ama njima a ɗiyaɗiyau yunfu, a diyaza diyau, sɨɗɨ kuwa dɨma diyusu, a dɨmusɨ ndɨ wan kaka, to tiji ba di kamata dama badɨ kamata iya hanba mɨnde dɨnga jika kafɨn mɨnbi ɗɨma shikenan.